Ṉḱṕo̱ śẹ aṃi̱ ṇkúd, nḱṕe, nǵẃọ ḱe úfọk nká mḱṕo, nḱém̱e iḱiḱud úfọk ṉt́é ajoiya Ám̱í mma ṉẃo ké úfok Ade ajaya áṯa éti eti nkóp ínẹmechit m̱b́áha ụfók Áde̱ mekeme l̄ṉun sé ṉsah́a ntele nka ké usun kékud nt́e ńkṕo isan anun awed alifule Ami ṉkókó áyén nche o̱ḱpo̱ isan Ade ájaiyá áta éti̱ eti̱ mm̱enu̱n ṉse nkud nte agw̱o asaha agwo ade ańún asaha ke usun akpenah nte anye ása̱h́a Ami nun ṇkudi nu̱m nwo ké ágwo Ade ájaiya nko̱p, iṉémechi̱t mbaha mm̱e kpó mme ḱpo̱ see nse nkud ādé̱dé̱